To a yiɗi waadugo ice crim ma jaa saare se a defan biradam ma be crem ma be suga be vanila flavo, se se to a timmini a laari waala paticulaji ko lompe haa nder se a wayla se a wayla haa nder taso a waada haa nder friza se a acca irin jamdi jego ko jetati to waaɗi kankara se a vurta diga diga friza me say a waada haa nder kofeji ko kofi em petel ko tasaje petel se a fudda yarugo be sokali.